komið þið sæl og verið velkomin í í dag ætlum við að fara yfir helstu fréttir vikunnar íbúar faktorshússins á Ísafirði hafa fengið frekar óvenjulegan gest á heimilið þau urðu vör við hrafninn við húsið í nóvember en hann var með bólgna fætur og gat varla flogið hann fékk þess vegna aðhlynningu í eldhúsinu

gáfum honum að borða og héldum að myndi bara jafna sig eftir smá tíma

Jóna Bjarnadóttir sem tók hann að sér segir að hún hafi haft samband við húsdýragarðinn til að fá góð ráð

við erum búin að fá fyrir hann sýklalyf sem þarf að gefa honum

svo sótthreinsum við fæturna á honum eða sýktu svæðin að sama skapi finnst okkur ekki annað hægt en að geta allavega haft hann inni í sæmilegri

hluta úr degi það fylgir því svolítið mikil vinna að sinna krumma hann er enginn snyrtipinni og hann er líka alltaf að fela matinn sem honum er gefinn til að geyma hann

heimiliskötturinn Urður hefur verið eina dýrið á heimilinu í fjórtán ár og er því frekar afbrýðisöm hún er bara frekar óánægð viðbúin því en ber þessi meðferð einhvern árangur já mjög mikinn eftir að við fengum sýklalyfið hann er allur að braggast hvort hann fer einhvern tímann það er stóra spurningin óvenju mikill hiti hefur mælst á norðurheimskautinu miðað við árstíma þetta sýna mælingar danskrar veðurstöðvar á Norður Grænlandi Veðurstofa Danmerkur segir að hitastigið hefði verið yfir frostmarki nánast allan sólarhringinn á norðurslóðum er venjulega mikið frost á þessum árstíma og daglegt brauð að frostið fari niður fyrir þrjátíu stig samkvæmt veðurfræðingum dönsku

er líklegasta skýringin á þessum óvenju mikla hita óvenju heitt loft sem blæs að norðurheimskautinu úr öllum áttum síðustu fjörutíu ár hefur hiti í febrúar aðeins tvisvar sinnum komist

nálægt því sem hann mældist í síðustu viku einu sinni árið tvö þúsund og ellefu og svo í fyrra þessar hitasveiflur gætu orðið algengari í framtíðinni en þegar ísinn minnkar er auðveldara fyrir heitt loft að ferðast yfir norðurheimskautið rússneski

á skautum en hún er bara fimmtán ára sigurinn var mjög naumur

og níu fimmtíu og sjö stig í heildareinkunn og fékk bara eitt komma þrjátíu og einu stigi meira sem lenti í öðru sæti hún kemur líka frá Rússlandi og er átján ára en hefur samt unnið til verðlauna á Ólympíuleikum áður

frá Kanada vann bronsið sigur

tryggði Rússum fyrstu gullverðlaun Rússland var samt ekki með á leikunum í þetta sinn og þess vegna keppti Alina sem einstaklingur undir fána Ólympíuleikanna en ekki fyrir landið sitt það er vegna þess að margir rússneskir keppendur höfðu verið felldir úr leik fyrir að taka ólögleg lyf sem auka getu íþróttafólks en

og nokkrir aðrir frá Rússlandi sem ekki tóku lyf fengu undanþágu og kepptu á leikunum ár hundsins gekk nýlega í garð í Kína og fjölmargir tóku því fagnandi með

því að biðja fyrir heilsu hamingju og friði á jörð hátíðahöld fóru fram víða en það voru samt ekki allir sem fögnuðu nýja árinu víða um landið hafa fyllst af hundum vegna þess að margir nýta áramótin til að losa sig við

það er kannski svolítið furðulegt sérstaklega þar sem það er ár hundsins Andersen sem rekur hundaskýli í Hong Kong segir að það séu tvær ástæður fyrir þessu í fyrsta lagi

fara margir í ferðalög í upphafi nýs árs og hafa engan stað til að geyma gæludýrin sín hin ástæða þess að eigendur gefa hundana sína frá sér er sú að það er hefð hjá mörgum að taka vel til heima hjá sér áður en nýtt ár gengur í garð og losa sig við gamalt dót og greinilega dýr sally segist samt vona að aðrir noti ár hundsins til þess einmitt að fá sér hund það er því vonandi að einhverjir af þessum fái nýtt heimili edduverðlaunin íslensku kvikmynda og sjónvarpsverðlaunin voru afhent í nítjánda sinn á sunnudaginn

fangar fékk flest verðlaun alls tíu og var tilnefnd til fjórtán fangar fengu meðal annars verðlaun fyrir handrit klippingu og kvikmyndatöku ársins Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir var valin besta leikkona í aukahlutverki en allar þrjár leikkonurnar sem voru tilnefndar léku í föngum tónlistarmaðurinn Pétur Ben fékk svo verðlaun fyrir tónlistina sem hann gerði fyrir þættina kvikmyndin undir trénu fékk næstflest verðlaun eða sjö

valin besta myndin Hafsteinn Gunnarsson fékk verðlaun sem besti leikstjóri Edda Björgvinsdóttir var valin besta leikkona í aðalhlutverki besti leikari í aðalhlutverki Unnsteinn Stefánsson var valinn sjónvarpsmaður ársins fyrir þáttinn hæpið fréttaskýringaþátturinn Kveikur var frétta og ársins og leitin að upprunanum var valinn ársins leikstjórinn Guðný Halldórsdóttir fékk

í ár fyrir framlag sitt til kvikmynda konur í Íslandsdeild alþjóðlegra samtaka kvenna í kvikmyndum og sjónvarpi komu upp á svið áður en Eddan byrjaði klæddust rauðu og svörtu og tókust í hendur gríma Valsdóttir sem er þrettán ára leikkona hún var tilnefnd sem leikkona ársins í aðalhlutverki fyrir myndina

er hér því ég er framtíðin eru hannaðir af Árna Páli Jóhannssyni en þeir eru smíðaðir í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki það eru eldri nemendur skólans sem sjá um að teikna gripinn upp í

og svo taka fyrsta árs nemendur við keflinu þeir sjá um að skera út málminn og setja gripinn saman af mikilli nákvæmni

hundrað prósent og gá hvort að þetta sé ekki alveg hundrað prósent og við erum með svona

og við þurfum að mæla alla

annars virkar þetta ekki þessi er fullkominn það er bara þannig á bak við hverja Eddu er mikil vinna en meira að segja kassinn sem þeim er pakkað í það var Björn j

kennari við grunndeild málmiðna hjá skólanum sem smíðaði kassann strákarnir í sem sáu um að búa til verðlaunin sögðust allir ætla að horfa á edduna í ár og fylgjast þannig með sköpunarverkinu síðasta spölinn um helgina samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna tillögu um þrjátíu daga vopnahlé í Sýrlandi þar hafa margir dáið í loftárásum undanfarna daga í Austur Ghouta héraði nálægt er vonast til að hægt verði að koma hjálpargögnum til fólks á svæðinu í Sýrlandi hefur verið stríð í nokkur ár en það er mjög flókið og margar fylkingar sem berjast í því loftárásirnar í Austur Ghouta héraðinu voru gerðar af sýrlenska hernum þeim var beint að svæðum sem svokallaðir uppreisnarmenn ráða yfir en þar búa líka margir almennir borgarar og berjast þess vegna gegn henni vopnahléið var samþykkt af

öryggisráðinu eftir að atkvæðagreiðslu hafði verið frestað tvisvar vonandi verður staðið við

til þess að það verði hægt að hjálpa saklausu fólki á svæðinu undanfarna daga hefur óveður og snjókoma valdið miklum vandræðum víða á meginlandi Evrópu

vegna frosts og snjókomu en þar hefur ekki snjóað í sex ár ferðum strætisvagna

var fækkað vegna hálku en jarðlestir hafa hins vegar gengið samkvæmt áætlun kirkjugörðum almenningsgörðum og nokkrum vinsælum ferðamannastöðum í borginni verður líklega lokað vegna kuldans

þar hafa allt að hundrað og fimmtíu fengið húsakjól síðustu nætur en svoleiðis skýli hafa verið opnuð í fleiri löndum til dæmis í Belgíu þessu kuldalega veðri er áfram spáð í Evrópu næstu daga við á Íslandi höfum líka fengið okkar skammt af óveðri á laugardaginn gerðist það að listaverk niðri við Reykjavíkurhöfn hrundi niður listaverkið heitir þúfa og er eftir Ólöfu Nordal myndlistarkonu það hefur staðið af sér veður og vind við höfnina frá tvö þúsund og þrettán en um helgina gaf það sig og verður aðgangi að því lokað fram á vor nýlega voru kynntar til sögunnar tæknilegar viðbætur við

sem hannar höndina segir að tæknin sem notuð er til að hreyfa hana sé mikið stökk fram á við hendinni er stýrt með skynjara sem er hreyfður með fótunum

eru meðal þeirra sem hafa fengið að nýta þessa nýju tækni en það vantar á þá báðar hendur með geta þeir gert ýmislegt eins og að tína upp litla hluti og taka í hendurnar á fólki þessar tæknilegu hendur munu því létta líf þeirra mjög mikið

nafn handarinnar er fengið úr

og er höndin nefnd í höfuðið á Loga

þegar hönd hans var skorin af í

sem Logi fékk í staðinn var kannski örlítið fullkomnari enda er tæknin í hans vetrarbraut komin töluvert lengra en okkar

á sunnudaginn en leikarnir stóðu yfir í rúmar tvær vikur Snorri Eyþór Einarsson var fyrsti Íslendingurinn til að keppa á leikunum hann byrjaði á því að keppa í þrjátíu kílómetra

síðan í fimmtán kílómetra göngu með frjálsri aðferð og loks í fimmtíu kílómetra skíðagöngu en gat ekki lokið keppni vegna veikinda Freydís Halla Einarsdóttir endaði í fertugasta og fyrsta sæti í svigi kvenna hún var tæplega fimmtán

keppti í sprettgöngu á gönguskíðum og náði fimmtíu og fimm sæti sturla Snær Snorrason keppti í stórsvigi en náði því miður ekki að ljúka keppni Elsa Guðrún Jónsdóttir lauk keppni í sjötugasta og áttunda sæti í tíu kílómetra skíðagöngu til að taka þátt á Ólympíuleikum fyrir Íslands hönd þegar leikarnir voru búnir var svo haldin glæsileg lokahátíð með dansi og

Snorri Eyþór var fánaberi Íslands á hátíðinni Hilmar Snær Örvarsson keppir fyrir hönd Íslands á

og er því yngsti Íslendingurinn sem hefur keppt á mótinu frá upphafi en hann keppir í svigi og stórsvigi Hilmar Snær

á öðrum fæti eftir að hluti vinstri fótarins var fjarlægður þegar Hilmar fékk aðeins átta ára gamall hann fór ungur að æfa skíði og þegar hann var tólf ára setti Hilmar sér það markmið að komast á Ólympíuleika hann segist

fremst ætla að hafa gaman af því að keppa ég

að horfa á aðra keppendur við ætla bara að ætla bara að hafa gaman og einhver pressa að vera yngsti keppandinn frá Íslandi frá upphafi nei alls ekki það er bara nýlega var gerð rannsókn í Háskólanum í Kansas í Bandaríkjunum á sköpunargleði

Íslendinga það eru mjög margir á Íslandi sem skapa list og starfa við skapandi greinar oft er sagt að það sé meiri sköpunargleði meðal Íslendinga en annarra þjóða sumir segja að það sé meðal annars vegna innblásturs frá náttúrunni samkvæmt bandarísku rannsókninni er það ekki alveg svo einfalt aðrir hlutir eins og til dæmis tími frelsi daggæsla barna jafnrétti kynjanna og umburðarlyndi eru

allt hlutir sem stuðla að skapandi hugsun samfélagið hér á landi gerir fólki kleift að hafa tíma og getu til að vera skapandi og það er litið jákvæðum augum í skólum er lögð áhersla á að læra textíl smíðar eða listsköpun og íslensk börn sem hugsa sjálfstætt og skapandi eru hvött til að gera það áfram það má samt ekki útiloka að náttúran veiti skapandi innblástur margir Íslendingar eru orðnir spenntir fyrir heimsmeistaramótinu í fótbolta sem fer fram í Rússlandi í sumar við þurfum samt að bíða í rúma þrjá mánuði í viðbót eftir fyrsta leik íslenska liðsins gegn Argentínu sextánda júní undirbúningur fyrir mótið er í fullum gangi Eiður Smári Guðjohnsen og Guðmundur Benediktsson hafa gengið til liðs við landsliðshópinn og þeir munu fjalla um h m

fyrir RÚV það er stórt verkefni og þess vegna þörf fyrir reynslubolta eins og Eið og Guðmund á opinberri Twitter síðu mótsins hafa birst mörg skemmtileg myndskeið og í einu þeirra er landsliðsþjálfari Íslands Heimir Hallgrímsson í aðalhlutverki þar sendir Heimir

messi skilaboð en messi er fyrirliði Argentínu og af mörgum talinn einn besti leikmaður heims í dag í myndbandinu

Heimir messi að það sé mikilvægt að slaka á og ofreyna sig ekki í fyrsta leik mótsins en það væri auðvitað fínt fyrir Ísland ef messi myndi hlusta á þau skilaboð nú er komið að Krakkasvarinu í síðustu viku skoraði grunnskóli Hornafjarðar á Langholtsskóla og við sendum þeim spurninguna hver er munurinn á góðu og vondu

góður við einhvern þá sumum finnst pizza góð og fiskur vondur gott gerir langoftast fólk glatt en vont hefur vondar afleiðingar og meiðir oft við ræddum þetta aðeins og fundum út að hjálpsemi er góð og einelti er vont það er eiginlega enginn munur á vondu gott fyrir einn getur verið vont dæmi um gott er að henda því í náttúruna gott er eins og þykk og heit

með mikið af osti og vont

brenna sig á þeirri pizzu vont fólk fremur glæpi

í Bandaríkjunum þrátt fyrir það er hún farin að braggast og finnst fátt skemmtilegra en að busla í vatni